Noone toka tokaaje ɗoo kam, to mi miccitake walaa ko warantam bannda haala teknoloji, haala maade maadi, haala kiira, haala ɗum maha kujeeji ɗi adunaaru naftirta waɗa kuugal waɗa kuugal nder pewri walaa torra.